Koa fa mahita kolera- kolera ôranzy ndreky zen̈y za, ôranzy zen̈y aminakà midika fa i ôranzy voankazo edy raha an̈aty jerinakà. Bôka iô amy zay, kolera ôranzy zen̈y kolera mazava. Raha navy an̈aty jerinakà amy zay zen̈y koa fa mahita izy in̈y <hesitation> kolerany ôranzy resaka amy pisy in̈y zen̈y.